Este in chichime tlachia den yoatlin chichime tlachia para amo kalakis akan den neki tlahtekis kinkuajkua huan mistontin nonke tlachi huan kinmiktia in kimichinme in tezhajme in mistonme non kate tlajtek amo kisa okachi kisa san den yoatl por que inyejuan nochi in tonal kuchi san tlakua huan kuchi huan yoatl kisa para kintemua in kimichinme kintemua in topinme kinmiktia huan chichinme nonke kate kuenkla nemi okachi tlachia den toatl aka kijta tlakuajkua